Miɗon mofta ceede har mo hoota e wuro amin Koɗɗo maa yejjitinii ngam heɓde aɗa weetti kañum. Faatin, toɓɓito kaɓe nde waɗi laabiɓe ngam anndude ɗumɗe siifaa e njarata. Teeŋtino ngal woni e paam ma, faatin taggiiri ngal ngam waasa: ruuhu suudu, ndeema toɗɗaaɗe maa ngooriɗi, kadi koyɗa koɗɗin binndude kaŋngol maa laabde jeenɗe. Gaawte woniraa ngam heɓde ɗum nguure